<hesitation> maishan abbatokon lillah thamani kabdi, akishin thamani kabd abbasun waishin <hesitation> inin <hesitation> duniar tau, wor isa qarqaraa tadursa, uf qarqare, ilman isa qarqare, ,niti isa qarqare, had qarqare, won dudu dunia kas jirt kulli qarqare ,wollin gaa, dub thamani abba <hesitation> kainin ishu mal sun lilla guddio maan ennan wor issif inama isani kulli expectation guddio hamtu irra qabdi dubattan abbankun woin ash taun won worr sun kulli hinqarqaraa abbasun